Nijool bun ununuk wawu waan injé imimé, ununuk may wan injé imimé, nijool, nang ujool butahé waan nak uŋarmé pañé nufoop: bufira, buruto; imbi ifaak ninogénul bun ununuk wara éramba, ununuk wara éramba: bukool, buréém, nujool bu bubak, bukumbung; bukunbung do nak ubajulomé endé yayu; Fogni gukoŋé éjélahi, éjélahi, éém bo tout éjoola gucaménocaméén memeek, éjoola gucaménocaméén memeek, nujool budahaar, bujiik, bumampatang, bumunkut Busoob, bujééla, nujool bun indé, burinkiit ubu, bununuk baan umimé may bubaaj may ujahajaha, bujééla, nujoow budo bujéléléél; oli nurégé bujéléléél; sinukuréén oli do nak sifoop nubo, bujéléléél; siyaha sasu sicaménocaméén memeek; sinukuréén sa sicaménocaméén, oli fang ma bénak éjoow ébajul do béséén siyaha sén sijaméén, bénak éséén so, sicaménocaméén éém, sén gugiyaab, bugiyaab; nicaménocaméén, nujool busaas, busantiñali, émanding gurogé do busantang, busantang, oli babé so sirégéén mé; so saan ipiin mama, so sirégéné babé éém ñé ukana mo